Ewa za leroa, za leroa tsy pilote e! _x000D_ Fa izy io ndreka nambarako fa, io avion io, izy io amin'ny tenin-dreo <hesitation> vazaha reo, tsy haiko, appareil volant immitant des noiseaux naturelle fanalavana azy zany hoe zany kambara vorona io zany raha io e misy elatra e! fa différence nazy amin'io voro io, elatra nazy misy motera fa tsy hoe elatran' ny voronao misy motera, misy motera io na gauche droite misy motera jiaby vatanazy koa misy motera; de zany zaka jiaby zany miasa; zany mahatonga azy mitenona io leroa.